Ya nunca xiaao ko'o siji chiñaa inio, ko'o ntuvi inio ya yuvii yo'o chi yuvii kuachivao taku ntaa xia'ana ntaa inaa na taavao, un taa nanavao nta loo tii suva kanitaana xio xiao kusuchi inivao xiao ntikanini vao, ta kuu nta loo ti'isuva kani taao xi'i ta'avao nta kanitao xi'i yianivao ra xiika kixaao ntakanini chiñaao nta chiñu kixao suuva kaao, xiao ntakanini vaao chii takuu ya an ta kanitaa tukuo xii naanao ra kuvi chi yoo kuachituku xiaa naanao chii xia, naanao kuna ika kixaao ntakanini chiñao ra, yaka kua ko'o yoo sixi inio nunca ra ko'o siji inikki chiiña inio naa kachio chii yo'o kua xiaa i'i momento ra, xia ntasaja nujuvao, kusuchi iniivao takuu ntaa n yaa kuaao kachiñoo, kachiñuu ntikuu mioo ra nuni chi ntitaa xiu'o ka'aora sii ra, koo ntutaa xiuuo ra ika xiaao nta sajaa chiñaa nujuvaao taa ntii kuaa tukuo ika trabajo, chi yoo un sana kaana ka xiu'uyo kaa tukuara kuaa tukuo chio'o ika xiaao ntasaja nujuvao, kixiao kusuchi initukuo nta chiñu koo nta'ataa xiuo kaa tukuora, yaka ra ta kua xioo ra unm <hesitation> kachioo i'i koo sixi i'iyo i'isaa ta kuntii tiempo na kachio chi, xaa ku'ua i'i momento yaa saja kujuvao aa nta lootii suva yaa kanitaana xio kusuchi inivaao.